Nun canusciu la cucina di li paisi di l’Asia, pi chistu nun sacciu rispunniri a sta dumanna. Ogni tantu haiu jutu a manciàri nta qualchi ristoranti chi fa cucina orientali, ma nun mi ‘nteressavu di capiri comu eranu cuciùti li cosi e pi dilla tutta lu manciàri mi piaciu ma nun mi fici ‘mpazziri. Mi piaci cchiòssai lu manciàri ‘talianu.